عشان تلتقط صورة جيدة لشخص، أول شيء تأكد من الاضاءة يمكن <hesitation> يفضل تكون الإضاءة طبيعية بعدين خذ بع-بعد كافي عن الشخص، عشان تكون الصورة واضحة، حاول تركز على تعبير وجهة وإبتسامته كمان جرب زوايا مختلفة مثل التصوير من فوق.